ngaha madingaha ma caru aka dana mbojoka ma wati tentu wara dirasa doure, ica kaina mina sarua, mina sarua, kone mina saruaka warana wati tantu sara'a wara di hidi aka mbojo. Mina sarua ka, ndawi kai ba dou aka sabua rasap, aka dana sila, pala mina saruake waura mboto badeba douni <hesitation> waura pea, waura mboto informasi moda rakaba dou dohore, waura badena wara ngarana mina sarua. Mina sarua re bune au ya, siaka fare keta, wara santa na, wara rea, pala, porona ngahasi mina saruaka na caru lalop panan sarumbure, segar lalop ngaham ngahasi mina saruare. Bune bune nggahi ku akanani akeke wunga busi busi wunga ura dohore, ngaha deka mina sarua re wancuku caruna karana sarumbu ndai, ede mina sarua. Ma kadua kaina timbun <hesitation> timbure. Aka, aka kampo kampo dohore wara menap mandawi timbu, pala ma ipi poda di bade ba doure rasa ma ndawi timbure, timbu awa dompu. Na, timbure <hesitation> ndawi kaina fare keta, campo labo ni'u, waura paru ni'u ndadi santa, waude tau dei o'o, pala dei o'o edere waura tau dilamakai o'o ta deinre waur tau ro'o kalo ma mbuipu moro. Wau edere puru, puru ese wawo afi ma pana, puru wausi ndede puruna, wausi tada mamire na caru poda ngaha timbuni, bune nggahi dou doho <hesitation> nuntu malaju dekanre timbu re lemang <hesitation> timbure ede, timbu. Terus wara wali, aka wera kadodo wera, kadodo wera ndawi kadodo weraka, ngena wara acara acara na'e ku, kadodo wera deka, rawi nae, rawi rasa, acara re rawi rawi, rawi nai aka rasa. Wati senai nai ndawi kadodo wera ni, ndawi kadodo weraka ti wau ba ndawi ba sabua dua doun, malum wau deka kango ka dodoka aka kakani. Panci ma na'e podare, harus mone mone ku tolu upa lima douna kali cempe kango kadodo, ndadi wati modana ndawi kadodo wera, ede caru kai kadodo weraka ede. De, pangaha makala dohode yo oha mina, bingka dolu, u'a nunpu, pangaha bunga, range na ede de la'o warali ni ma dari uta dekare bune palomara, palomara londe hee uta londe, uta londe lowi, loei ka moda ndede pala wancuku carun palomara londe de. <hesitation>